Ndikka mi darna wakkati ngam mi wada ko handi pat dow wakati na seto wakkati Sali mi wara mi vasmita mi nana mone.